<hesitation> minkŋ ɓiɓɓe leɗɗe tan, hono pom en, namasa en, <hesitation> ɗee kulle e hono mun woni ko njimmi. ñaande mi yara ndiyan, tiimmi.